Hɛn anaa kwekuanankor ne tae nsesae mu no, yebedzikan yetu tae dadaw no a ͻhyɛ no efi. Yetu tae dadaw no a ͻhyɛ no fi a, afei, yɛdze tae fofor a mframa wͻ mu a mfom biaa nnyi ho no bɛhyɛ. Ne nhyɛɛ mu no, yebedzi nkan na yetutu ndzɛmba a wͻdze emiamia dadze no nyinaa na afei yɛdze tae fofor no yɛdze ahyɛ.